Neꞌg par lëꞌ minn xneꞌ dzekna xgaꞌ fwers xgaꞌ ndip nak xneꞌ minn wen gow minn ic̲h̲ë ic̲h̲ësa lo klas gix guꞌn xdoꞌw c̲h̲ixkwaꞌwu komid o naku xneꞌ minn gowzë minn berdur guꞌn nak guꞌn xneꞌdz xterren minn xka mod xne minn dzekna lëꞌ minn ndip o naku gow minn ic̲h̲ë nex, nex guꞌn yu neꞌg lën giedz nakdo nex guꞌn ziꞌd xtib kwa sinda guꞌn yu neꞌg lën giedz.